<noise> Maisha mazima kulibi na adamu wa shukuru mungu kwa wakujula ningo wakujula na amaka na ya ni familya ya kwengiri ningo alafu na ya jilani yonse ngea katuka ningo hali maisha mazima maisha mazima utangu t'inje ni higali walu utangu t'inje na bajagi usiwe yo muzima chikutaki wangawaka tukuri ningo hali bajagi wiyo kwenye hali gyaligidio kwenye na mshukuru mungu jinotuka tuka ningo viyo kwenye ni familya ya kili ningo na ya zazi ya weli ningo na ya jilani ya katuka ningo hali maisha mazima no chila muntu binadamu hakupela kulonda <noise>